Noho wau ma Hawaiʻi a maikaʻi ke anilā i aneʻi no ke kuke ʻana i nā ʻano meaʻai like ʻole. ʻAʻole paha ikiiki nui kēia wahi nei akā i koʻu manaʻo inā ikiiki ke ea ma ke kuke ʻana i ka meaʻai ʻaʻole maikaʻi no ka pono o ka meaʻai.